Nao hanua an. Ia, nao hanua mo egouraiam nao mo egouraidiam. Ni enohom gabudia soda enoho boio boiom vaia, daka gau idaudau evaram toda idianama idau. Bana, edia noho gabudia ma nanamo. Launa ina, na- maragiguai naskuliva taiminai eka, skuli eore nalaova ruma, piksa naitava ma unu nao taudia, piksai, <hesitation> edakava, ini edia, movie ekarava daka unaita nag ia, na- na, dina namona tai lau baina bada, baina, skuli baina haorea baina gaukara, baina moni namona ta baina dogoa vad launada bainala houna gabu. Una gabu na nagwauraiam gauna na egoum hai south africa. Unana, animal na idauidau. Ni piksai taitam unukai nada, boitadiam, badogo gaudia bodogom lasi, <hesitation> baso bana, taravatu. Gabu haidiai beh, ma idia ma ga- <hesitation> tauma idaudia. Iduhu idauidaum, clan, idauidau, na unu gau. Toda na gabu south africa egouraim, ia, animal so, idauidau. Na daka lion ah, ia, vaevae beh tiviai toh unukai dama, basoitaiam toh oina galasi seh, oinama beh s- bese- <hesitation> beh- besaidimu oinama kahana ta- kaha tai bana oina iana, baso itaiam o baso dogoam bana, bodakam neganai, bekorimum o, beha masemum danu. Toda ouna gabu na ma, vaia ma special badina, animal idauidau. Ma gabu nao- un- na- nao enohom padadiai ma, idia ma, africa taudia dan. Unu matu kopi korema taudia dan ma unukai da emixi un- edeamo ela bona una gabuai eha noho, diama tauma unubamodia. Gado idauda, beda toh na south africa na- na animals dainai, lau una gabu na, da- na- nana- naura henia dikadikam. Na ta- uh- negatai una gabu nama itaia. Bena buna sansita, na- nalaom horanai, lauda baina- doh baina, hetau hetau. Lakiai so, na, daka, bema, hebamo, o daka lalodiai, bema ta baine, daka negan da- da baina- baina- baina- eg- baina try egu mauri baina atoa diho una- una gabuai bana- bama noho. Ma baina noho neganai da, launa na namona na, naura di- nauralaiam gauna na, unu animals hari, daka, nama- nama naridia. Hounu, zoo o daka egoum hai, <hesitation> daka enarim gabudia, ini, sisi- <hesitation> da animal idauida enarim gabun, unukai doh nama gaukara. Bena ona gaukara da animal baita, ubudia, <hesitation> baita regudia o baita digudia o, bema, ava eanim gaudia, ma aveae- ava baita haboum baita heniam. O ini, daka, <hesitation> hadohado gaudia bema eanim, Unu ma baita tahu. Ranu dakadaka, da unukai baina noho, da una gaukara da baina karaia. Ma unu taunimanima, eka inikai maurina ma unukai ma ma idau. Oida bo- <hesitation> bana noho da taunima baina dibadia. Edia gado, o, daka ekaramu ida, edia, no- <hesitation> sene maurina beh edebamona. Da idia ida baia noho ma baia eka, bona na, taiminai, bainela bona bema, una daka na, da, nahegeregerem neganai, laudama, gabu tama baina tahua. Toh na noho lalnai, una gabu nama, ena, davara kahadia ela, ororo, o uno edekai enohom ga- taudia, unuma baita, lao henidia. Baita loaloa, unu taunimanima baita dibadia, aha idia beh, daka, enoho namonamom o daka daka bainagwa, <hesitation> ona kantri na, aniani dia especially anianidia. Anian bema, ona boitaiam unama, ita bina, daka, papua niugini ai beh, ma, raisi tanim. Unukai ma, gau id- gau bastani gaudia, unukae ma bekaradia idauidaum oida africa edia kara ma south africa idia ma, bekara idauidaumu, nuaha- dakai, anian so benadu idauidaum, ma mai- ma maedia custom nu, daka, boroma kau o goat o daka, raradia ma baita inu o, Kopidia ma, bedakam ma itada karakara gaudia eka keru gaudia bamodia baitaha laodiam. Da unana unu- unuka ma, ma gabu haida ma baita itam. Toh na south africa na unama, gabu namona, bana, edia, dak- hai daika egoum, saka sulu ah, unabe iena gabu korikori. Iama- iama lohia tan. Iama una gabu lohiana beh, daidia daidia unu nao ema ede bana baie daka, una, dakana ma, iena nama, una gabu biaguna. Ede eura tomava mo- e- eme- eme, tuari henidiava daka toh ianama eaukava, ban iana, tauma aukana. Dainai da, nana, una hanua na vaia, south africa na unama, lause naura heniam, gabuna ta.